Ɓe laawol America, ɗum heddii e darajaaji ɓurɗe e laamateeri no ɓuri, sabu Amerk on laawol dow ɓurtal e jeyaaɓe no ɓuri ha duniya. E Amerk, ɓe waɗi jooni ko nafagude, jamfaare, e laawol makko fota. Ko feewi laawol ɗiɗi e Amerk e ɗoo, no ɓe wondi e yareji, ɓanggudeji, addinaaji e carwooji ɓurɗe.